Ñŋ ŋwɛ ŋñ góro álʋna, ñŋ ŋyɛ gbefú, ba táa fɛnɩ álʋna bɔɔ, bɩɩ ŋñ gnɔ tanɛ, batáa fɛnɩ álʋna bɔɔ, bɩɩ ŋwɛ tɔtɔmɛ lɔ batá dzɩŋ dɛɛ ŋŋyɛá bɔɔ, ŋyɛ dɩkɔrɛ tʋná, batáa fɛnɩ bɔɔ baa náa na na bá fɛ álámɩná álʋna, álámɩná ŋoyé mɔ ɔwɛná akpowá ñ ɔ ná álámɩná ɔɔ fóe ɩ ɔɔ gnamɩɩ. Bʋʋ baá fɛnɩ álʋna, ŋ tá yɛ dɩkɔrɛ tʋná bɔɔ, ñ ɔ sá nɩ ɔɔ yúku dito ka di. Losumó, ñŋ ŋwɛ lɔ ŋ táa yɛ darɩ bɔɔ ñŋ ŋ mɔsɩ álʋna losumóó kʋɩ bʋ yelé ba táa.